Olokoloq aga maderri messu yappa akko tengnga benni wi nap- nappa aga napigau pammulang iyanaritu ciccaq massappa anre sibawa mappasidapi nyawa nappa panningnge massappa kaju-kajung nappa asu e masappa anre <hesitation> pada olokoloq e maderri lolang wenni-wenni <hesitation> maderri mato ye asu e lolang bawammi ko wenni wi olokoloq <hesitation> laingnge yanaritu bawi sala sid- sala siddinna <noise> <hesitation> un- <hesitation> pekko carana na- na sala siddinna pabbura untuq <hesitation> taneng-tanengengnge akko dareq e na iterangkangengngi pekko carana tawwe matoroq i pabbu- ero pabburana enro <noise> olokoloq selanjuq na yanarotu massappa anre pada olokoloq biccuq e <noise> aga nafigau luttu lo mai lo koroaq do mappasidapi nyawa olokoloq selanjuqna yainaritu namoq. Massappa anre ko tau we ko padanna rupa tau sibawa <noise> olokoloq laingnge untuq mappasidapi nyawa mato ye maneng naro emaneng naro gunana ye olokoloq e massu ko wenni wi nappa emaneng naro aga maderri nafigau